Ti'la yó ta nratontanti anria miti, chi ta nrukuti na kuchiti ta iinti tá nanetía, ta nión nó nidati na kuchí tanti, ana na nrukuti tikuii, na nono iinti na koti tikuiijan ta nión nono nidatí, ana vechí davii ta ni kuxani tí yitati nreiti tá kastongati chin dava tanti tá nión axanti na naovatí, taxajan ta yú ta kain na ti'la yó ta anratontanti nria miti chí ho o on. xhinió anria kuti.